Xeⁿ na cwilatiuuya cantyja ꞌnaaⁿꞌ ꞌnaⁿ na niom naquiiꞌ wꞌaaseina majoꞌti nquio wendyee joonaꞌ niomnaꞌ nquio najndyee na nliuuya joꞌ nquio na caliuuꞌ nꞌomnaꞌ na cañjoom naquiiꞌ tsꞌom xioꞌñeeⁿ joo nquiomeiiⁿ cwilalꞌueeꞌndyo̱ joonaꞌ quia na chaꞌxjeⁿ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ cwii naaⁿ, chaꞌxjeⁿ na ntꞌomcheⁿ nantquie na chonaꞌ ndaatioo na jndye joonaꞌ jeꞌ macaⁿnaꞌ cwii xio na catsiuuꞌ tsꞌom chaꞌ na nnda̱a̱ nncwanaꞌ ndoꞌ wjaañꞌoomnaꞌ ndaatioo na macaⁿnaꞌ na wjaañꞌoomnaꞌ ndoꞌ majoꞌti nnda̱a̱ nliuuya nquio na ntmeiⁿnaꞌ joo nquio na ntmeiⁿmeiⁿꞌ joonaꞌ cwiwilꞌuenaꞌ na nncwo cwii nantquie na cweꞌ nantquie na jneiiⁿ nnda̱a̱ nlatiuuya chaꞌxjeⁿ na taⁿꞌ caxti na jneiiⁿ juunaꞌ nchii ndatioo na jndye chuunaꞌ nnda̱a̱ nncwo̱naꞌ tsꞌom cwii xio na nmeiⁿꞌ majoꞌti jeꞌ xeⁿ na aa jneeiⁿ sei casondyee, xeⁿ na aa jneiiⁿ cwii tseiꞌ joonaꞌ nnda̱a̱ nncwo̱naꞌ tsꞌom joꞌ xio na nmeiⁿꞌ ndoꞌ niom ntꞌomcheⁿ na macanchꞌuti ndoꞌ na cañjeeⁿnaꞌ majoꞌti joonaꞌ jndyendiiꞌ cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ na chaꞌxjeⁿ quia na jnda̱ tcwaꞌnaꞌ nantquie na canda̱a̱ꞌ aa na nncwo̱ chjoowiꞌ lqueeⁿ ndaatsuu, aa na nncwo̱ chjoowiꞌ gelatina. Oo meiⁿnquia cwii ꞌnaⁿ na manquiaanaꞌ na chiiñe ꞌndyoo na tsꞌom tsꞌaⁿ quilꞌuuya cwii nantquie na cweꞌ wjaantyjo̱naꞌ joꞌ jeꞌ cwilalꞌue nquio na canchꞌu ndoꞌ na jnda̱ nmeiⁿꞌ tsꞌom juunaꞌ, mati naquiiꞌ wꞌaa caseina nnda̱a̱ nlꞌiuuya na niom wꞌaaso oo watso quia na jndyenaꞌ watsomeiⁿꞌ cwilalꞌuenaꞌ jndaaꞌ mati watso na nncwa ndaatioo jndaaꞌ waso na nncwa cajue jndaaꞌ waso na nncwa joꞌ tsuu meiⁿnquia cwiicheⁿ nnom na nncꞌuu tsꞌaⁿ chaꞌ na ntjo ñjaañe naquiiꞌ tsjoomya teiyoti ñeteilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ ntꞌom ꞌnaⁿ na jndyuu luaꞌ tseijomnaꞌ joonaꞌ chaꞌxjeⁿ na nquio na cañjoom nꞌomnaꞌ joꞌ chii nnda̱a̱ nlatiuuya na naquiiꞌ wꞌaa caseina ja niom nquio na cañjoom nꞌom, caliuuꞌ nꞌomnaꞌ, niom nquio na nmeiⁿꞌ na cweꞌ ya ya xjeⁿ ntmeiⁿ, niom nquio na canchꞌu na ntmeiⁿꞌ ndoꞌ mati niom jeꞌ waso na nncwo̱ ndaatioo, waso na nncwo̱ cajue ndoꞌ mati hasta ndicwa nnda̱a̱ nliuuya luaꞌ na cwiwilꞌue joonaꞌ na nncwo̱ meiⁿnquia cwii nnom na nncꞌuu tsꞌaⁿ aa na ntjo aa na cajue aa na meiⁿnquia cwiicheⁿ nnom na nnda̱a̱ nncꞌuu tsꞌaⁿ na na nntꞌiuunaꞌ na jmeiⁿꞌnaꞌ joꞌ cwilalꞌue ꞌnaⁿmeiiⁿñe. Joꞌ chii na naquiiꞌ wꞌaa caseina mayuuꞌ na jndye ꞌnaⁿ na nnda̱a̱ nliuuya sa̱a̱ nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ jâ cwiwilꞌueeꞌndyo̱tya̱a̱yâ quia na cwicwaaꞌa oo quia na cwilꞌaaya ntꞌomcheⁿ nnom na cwiwilꞌueeꞌndyô̱ ljoꞌ na niom naquiiꞌ wꞌaa caseina.